איך פערזענליך האב קיינמאל נישט געהאט א חיה, א שטוב חיה. <hesitation> כ'קען אנדערע מענטשן וואס האבן געהאט. זיי האבן געהאט א טשיוואווא אדער א קעצי באט איך האב קיינמאל נישט געהאט.